<hesitation> Karazana lapoaly e, misy le <hesitation> karaha fisapisaka igny zegny, <hesitation> afaka hanindasantegna hena a, atody e, misy ndraiky edy, <hesitation> vilany saba, igny zegny le karaha misy lavaka boribory igny de <hesitation> regny ataontegna ôhatra hoe andrahoagna môfô na frity koa zao manjary andrahoagna amin'ny vilany saba be regny, de <hesitation> kaseroly ndraiky edy misy karazagny aroa <hesitation> mise le, ya tsy voatery karazany aroa izy fa misy zegny le helihely de misy le maventiventy.